Ca thonjën se pënxieri ekziston pavarësisht ka gjuha, ma gjuha na ndihën të komuniku e me qartësu idetë tona. Gjuha është një strëmend i fort për me formësu realitetin edhe me transmetu mënyrën tonë të sheh të botës tek të tjerët.